Nek' man re'ta posible ru'uum siempre pan qak'achariik tah riwii' naq sen sentido reh si jenaj tah rib'an je' jenaj error o rib'an algo entonces laa' laa' mismo riye' awah ke tenés ke na nab'anaam arrepentir pero ja'ar wul pach ke ke después reh tanto reh hat ja'ar naa si wul cha modo nawii' sin sin la sa arrepentimiento are' porque nak'ar na na je' naq'ab' ke ke onteera qab'an verdad entonces mare'ta re'ka je' jenaj entonces jenaj rik'ar ke kiroo va y si je'tii si jenaj rib'an creer reh jenaj wunaq o ke reh la rijawunaq jee je'tii reh dios pués jenaj siempre rik'ar kee ke kiroo va ke por algo xib'an la qa'sa taqee'